<noise> kamareng itu beta makaang suami, ikang asar, deng beta minong kalapa muda, baraang, kamareng itu, beta dapa suru dari beta puung nene, kotong pigi kaa ewang. Ewang'ni dong bilang utang yang paleng jaooo jao ha lalu pi'i kasana, beta bawa bakal, bawa bakal itu yang tadi beta bilang itu sampe disana, abis nai cengke, akang pung siang, beta turung, beta makang, suami, deng ikang asar. Ada makang ini padahal seng tau ini, aer ini, akang su abis, makanya beta liat, di dekat-dekat po'n cengke saa beta lia bagini, ada po'ng kalapa kacil sa kacil po'ng kalapa ni, la beta lia bagini, pass kay' nya beta harus, nae kalapa muda in. Beta nae karna pada waktu itu beta nai, kaki ni ada sementara saki ini, karna waktu kotong nai cengke ni kan'g, inja tali ni kan'g <hesitation> lamaa jadi kotong pung telapak kaki ni akang akang, padis. Haa baku hadapan deng, nai kalapa, akang tambah padis, haa sampe unjung po'ng kalapa, kasi jato kalapa, beta turung, beta bala, abis bala, langsung beta makang akang deng suami, deng ikang asar tadi tuh. Lalu, beso nya, beta mo pi ka kampus, beta bangong pagi, abis itu, beta, seng pake makang pagi laa', beta, minong te', isap roko hatu batang, langsung, bajalang ka kampus. Ada sementara bajalang, beta lia beta pung tamang, sudara ee.! Ose ada, barang lima ribu disitu ka? Beta pinjang do lalu, dia kasi. Beta ni, sebenarnya, cuma lima ribu saja ni di sak ni, ab' bilang beta pinjang do, sabantar, nanti beta ganti. Sudara satu ni, dia kasi, aa lalu, pas beta mo bajalang ka kampus, beta singga di pondok-pondok kacil yang dong ada jual roti-roti tawar, beta lia., ou pass. Ada roti kacang, beta bali lima ribu, beta makang akang jua moo, laa siangnya, <noise> untung beta ada kenalang sadiki di kanting di kampus, jadi, beta abuleke dong sadiki, dong kasi beta makanang, laa beta makang, begitu sih.